Për lavese da bin le man, t'i büte le man suta l'eva, t'i pìe ël savun e t'i strufin-e bin ënsema fin ch'a sun bin pulide